Asil hanaddunya fi bikani da hubas annas, annas kan mafi addunya gide mafi shai bifid foga. Annas da humma bas biʼeddulul bikan annas bistafidu minal-akharin, yantaddawab kula bistafidu minannas kan annas terabo, masalan atter bilga biyaku minasshuqul anna tera.